די צוועק פון א וועלגער האלץ איז צו קענען מיט דעם וועלגערן טייג, צו קענען מאכן מיט דעם שיינע קוכן און אנדערע ערליי געבעקסן.